Nalo aguna peperet io taka pekoia ela krismas, are salai, nalo taim namini mana bu waka sa ela taim ela dipa aka lo lima no anua waka nimani anua anata nalo manpa selebret <hesitation> manpa ari sau, taim namini mala mala, taim namin ari sau nalo, aga iaga sasainima dipa lauma, manipalama ari sau, ani ani kiki manpa alo manpa selebrete nalo, kasi krismas na taim namini manabu, waka paka alo, elae manpa tu, taim namin malolo, waka, sa elae, pamili ela dipa lauma, la tadi tusadia ma, manpa lama ari sau arisau rausu, taim namin malamala, manaba, ani ani kiki manpa idain tu manpa idain ani ani, nalo iai ta, tuaisalato. Ia ta, tusalato, taim namini manabu ela pe lauma, manpa lama ari totorui krismasia taim nami ma. Idai otapae tape tusala, ma dipa lauma, ma doni imani buka tamani tusamanito, amatai manpa lao manpa lo ari sau kasi ela na krismas taim namini malamala, krismas, nalo taim namin ri totoru muatae, pamili, taim, namin malamala taini idai tu, taim namini idain ani ani, taim namini idain tu, na ani ani kiki mapa ani ani mapa, malamala, pa koa, nalo krismasiai. Elae krismas nalo taim kae pekoia nalo na taim namini, selebrete, pamili, ini anua, nalo malamala rausu krismasia, dipa malolo, waka dipa, io, dipa manabu. <noise>